Kan indi rafig baʼad illa inshi jamia, ma gidir bilga khidime liga usura walla lagal khidime liga le gasi, bansaha be kan ihawil ikhadam be hela, wa ihawil isawwi le khidime hil nafsa, haw khilal fi khidimta di kan Allah jab le khidime aakhara kan dadda.